Tuuttie', tai puh' deh alam, an deh minot minot ataol deh nah rem. An deh madei' madei' arai mah' adik nai si ataol deh, dei' tah' arai leh' leh' leun ngan arai pah.

Dong Sekolah amai lo' latap hmeu' lem lun.

Lem sungneu lun mral, lun nok burung, rah brung, yah nah lun nok Paran, nok Maran lun nok wan Aran ai nonoh

lok' nan.. um kerja dong ma' skola ncet an arai aro' um ko' um takong aro' takong awit memang kerja kerja nah memang ncet lah wan wan eek lah

Wei laan eek laot aa… ko’ duet goroq lah goroq, kerna aa.. arai mendidik ataupun mengajar hmeau aa..aroq anok wei mengajar anak taam ngan sempuen taam

Harap wei aheng nah si paling anok ai Tuhan mrai lun nok adeu wan tam mung supaya tam menikmati non nok siu-siu Nok erai Tuhan nok lakpat nai tau

non sik um meinot cik mei pei ngai am teh ek mengerti nok nah nen, am ek lek non nah, am ek weik lek madik

Kai eek nnau aa…maya luen loa’ nyien wei-wei lagi daripada nyien hloung-hluong lah. Loa’ arai nyien-nyien kan pahaat arai wei ramai-ramai arai nyien pah Nonoh lem nnau eek lah

Kai maya' ek tehnologi parap an mapu' ngan enteu lem ayo madei ialah telepon

Luen aweng nai aa.. deh menolong luen nok am aa.. nok am wan aa.. anok ai a.. deeh mbrai kerjasama. peldiuk deh ngan barang-barang mai atat nah mmaq luen nok am wan anok nah

man mau noknan noknan nok am parap nan arai ngan bi ngan aa lok lok noknan nah lok noknan nok parap nan arai man nah ngan bi' ngan non non lah aa macam macam nok nan nok parap an arai lok teh na'an noknan am parap nan arai ngan bi'

Aa maya aa anok pi, aa memang aa lem kemudahan nok pi, aa irat maon sing lem siu' hnai memang tam pelu aa ligit. aa jadi aa ligit nah kira nan perlu nan tam mlun lem siu' hnai'.

Eek nnau perlu taam la' aro' sorat matoel luen arai contoh ko'duet tam perlu taam wan sorat IC, sorat anak nonoh duet mai aa negara nok ereeng ereeng tam nai la' perlu taam waen sorat.

tui am eek megerti nai nai.le eek madei lem ayo nai

eek maenet ligit ta'bong ma' eek, si bliin pelu' ligit nonoh

Tet ti tih, non ai hran, bul arai nok wei' wei' lah' nah nah an arai mlung wee, nah nah an arai manah wei' la wee.

Ngan surat nai kai arai lah berhubung ngan si negala nok engkan, arai maret surat nah, maret surat dan mai hantar yah ngan negala nok aa dong ireng nok ireng arai nah, ireng negala arai sendiri, arai maret sorat.

Mlun lem Aweng rah kokdut lem bandar nlun, memang perlu kebersihan perlu wei pelino' supaya arai wei aheng mlun dong nan arai. Si pah tah maak arai , asal arai wei pelino wei bersih nlun, wei brul tah aheng arai

Tii... Tak arai lah leh hmeu mah' sanah hai imeu' imeu' arai ngan lun mah' wan hmeu nok nah ai piyi wei' nleh' arai imeu' maya' ndeh pah.

Lem sik eek hnau nok lek eek ai lah, um lem masa nai plabi weik teknologi, jadi senang tam lak emeu, senang tam lak nteu lak madei antara tam. Contoh, melalaui telepon atau whatsapp grup lah.

Ke' padei' nok an ek mrai ngan toyang, kai deh 'jieu mrai si anok nah arai nah arai mrai lo' arai mawang yat deh, abin yah 'jieu mrai si anok nah arai dan mrai lo' terima kasih ennyeh. Nah nah nonoh 'deut.

Lem ek aaa sekolah alam aaa wei' laan ek aaa nyen, wei' laan ek belajal sejarah, aaa wei' tah laan ek nai menani ngan belakon.

Mau taau nah kai parap arei lak belajar um anok mung- mung abei lah kai arei parap lak belajar yeh ai hok we’ik teh arei lek-lek lok anok lah um anok nok arei am lek ai perlu arei lak lek anok lah

teknologi parap aro wan eek ialah parap mabat eek dong ma' sakit

fwang nok aro lun la'eu, rak nai, mau.. rak nai dung an an lun laeu hran wae, mai al nai.. non breu, nah nok lek eek ai

Alam kai arai mai papu duktun, alam deh madei dresa.arai mai papu deh ngan malan kut, alam arai mat kereta, kai arai maet ai malan kut arai mai papu duktun. Nonoh dut

Kai am nan line telepon, lun am prap layan arai, am anok nan emou.

Mauu.. taeu tah nah, kai arai lak aa.. mlei anok la, ter...terutama lem kampung arai ngai hoo, memang arai lak aa.. lek papah atol anok noknah la, blei yah lem aweng enkan ataupun mai lem aweng arai ngai sendiri supaya arai lek blei yah.

Tiii non pelabeh arai gonah telephone bimbit hran, am ek pelabeh gona telephone bimbit nai wee, an ek pakai nah nonoh wee.

Am ek lek adin jintoon nah hmeu saban. Lok aeu-aeu an ceh miton nonoh, paraw sawai arai yai.

Maw lem ayoq toyang-toyang arai nok adieu erat arai madei hmeu Tuhan saja arai ndeeh. Nsuek deeh tooh lem Tuhan sembahyang nteu ee.. aroq deeh wei aa…mai tempuen mai kaap Tuhan, nah dueng lah

Nai si’ seungneu on eek nyeel alam lah erat ngan luen mraal deeh madei adien-adien jien toon yang langet nai memang nan adien yeh on deeh menot lem cerita masa arai anak alam hoq, tapi am nah arai ingat adien nyeeh nnoi pah

um kai nan masa ataupun ruang nok nan, ek lak belajar hmeu orang putih, supaya ek lak mei awang aweng orang putih ngai

Ek wei' ngan, wei' la'an ngan toyang nok wei' imeu' wei' sawai wei' la'an imeu'-imeu ngai arai, aro' arai wei' yat.

Seni Lo' nan an ek we'i la'an marang ,ek me na ni ngan maret maret no noh dut

Aa…Kerja nok un nsin bagi eek adalah kerja nok am arai wei laan aroq hoq. Jadi arai perlu aroq kerja nok arai wei laan aroq lah dei tah yeh parap lak jadi. Nah lem si’ eek hnaeu lah

lem lun sik nan arai aa meiton ialah lem lun nok aa weik lek lem lem ayok ayok aa anok nah anok lem lun nok aa weik sekola lem lun nok beltak sekola aa lem lun nok lek lek la lem ayok ayok lum lem et nai la

Teknologi ni nan tah weik yeh nan tah et yeh. Weik yah, aa contoh maklumat parap sing ngan ajit. Re'et yah lok nok re'et nok akan terjadi parap deh rompak bank.

Padei nok an ek mrai wan toyang nok adiew erat hmak ngan ek yh nah arok deh wei-wei lem aweng lun adeiw ngai

Egu hnei a..ek nnal a...Bunga Wei dew, Wei dew ngan bunga'serai, seria lah, mau nok aro'a arai mbew pah, ereng ma' arai.

aa sekola nok nan nok parap nan tam dung maeu anak anak ialah sekola lem aaa om tam kap la mana sikpah sikpah sekola nok weik nan tam parap liung maeu madik anak anak tam

Laot nok si lang-lang wei' yah nah ialah manam, mai ntoet ret lem mah' aa mai aa mai engkup, mai aa mo on aa deh supaya lun arai wei' aaa

mayak pengalaman arai memang aa lok teh nok pi arok arai aa lok teh nok weik lek arai tapi perlu arai belajar aa pengalaman nok breu erat ngan lun man kan ataupun arai sendiri belajar

Lem nnau eek um um lem luen nok lem luen nok parap gunah lem luen tok sieu yeh nah lem luen, lem mbraal lah lem luen nok mbraal-mbraal erat nah arai nah, nah lem luen nok guna ai

Laot nok wei laan ngan deh yah nah mai panai, mai mo'on ,mai mbeu padi lok lah naan laot wei laan ek ngan hmung ngan lun ngkan

mau biasa kai nan sul lem alek. memang lei yah la laeu yeh aa sampai yeh wan anak, lahir anak yeh, tok anak yeh pah. aa jadi lei yah atau aa lun ngan yeh, hnan taman yeh, deh nah la laeu yah

Teknologi digital aaa...parap maceng lun amai lem plung nok adiu adiu ereng hngap pei nok dong wan keut ngai dei

Alam alam lun arok dagang ialah aa masiu gula peu, aa lok macam macam lah aa neh si salah satu ya lah, arok gula peu neh nan sii arai alak sin alam

Mung mung lun lem aweng amai mei mlei barang lem kantin lun